<noise> loñi, martye, ñerku, jueve, viañi, sabru, <noise> dominku kɨvɨ ucha kɨvɨ ndɨkaa kɨvɨ vitya <noise> ucha kɨvɨ iyo ndɨka iin vitya <noise> ta takuan satyiñu satyiñu ra‑yɨɨ iin kɨvɨ loñi kicha'a‑ra styiñu‑ra ta kua'an‑ra tandɨ'ɨ vitya satyiñu‑ra ra‑yɨɨ satyiñu kampu tuku kua'an‑ra <hesitation> kuaa kutu‑ra kua'an‑ra chi'in uu ta'an uñi ta'an musu‑ra iso ta'an musu‑ra iñi'i‑ra ta kua'an‑ra kuakutu‑ra ndɨ'ɨ kutu‑ra yukuan <hesitation> kuaka'in na‑ityi <hesitation> chiin‑ra ta kuaka'mi‑ra chiin‑ra ta kuasatyi‑ra ta <hesitation> kuatachin‑ra na‑ndɨ'ɨ tachi‑ra ta kuaka'ndɨ‑tun ta kua‑kuu chava'atun cha uñi cha kumi nda'atun ta ta kuatyi'i‑ra yúku suñi chi'in musu kuatyi'i‑ra yúku chi'in bompa <hesitation> kuakiso‑ra ndutya chi'in bomba‑ra ta kuatyi'i‑ra ndutya cha'atun <noise> kuaty kuatyi'i‑ra yúku cha'a itu‑ra katyio. <noise> ndɨ'ɨ takuan kuanakua'nu tuku tuku itu‑ra kuasatyii tuku‑ra chii‑tun ta kuakɨ'ɨ uu ndoyo uñi ndoyo yúku cha'a‑tun ta kuakua'nu‑tun ta kuakucha‑tun kuaku va'a <hesitation> kuakua'nu‑tun ta kuakiso‑tun is <hesitation> nɨñɨ kuakiso <noise> isa ta vee‑ndu nɨñɨ <hesitation> ndixi‑tun ta ndɨ'ɨ nduu nɨñɨ ndixi‑tun ta kua kundyaa‑tun iin tiempu kua kuanaityi nɨñɨ‑tun ta <hesitation> kuanaityi nɨñɨ‑tun ta yukuan ta kuaka'nu tuku chito'o‑tun <hesitation> nɨñɨ‑tun ta ndɨ'ɨ ta'nu nɨñɨ‑tun chi'in mus ka'nu sto'o‑tun nɨñɨ‑tun chi'in musu ta kuandɨ'ɨ <noise> takuan sa'a kuu‑chi <hesitation> iin tulú nɨñɨ nɨñɨ takuan ta <noise> <hesitation> kuasaké‑chi ta kuasakoyo‑chi ndɨ'ɨ sakóyo‑chi ta kuatyi'i va'a‑chi kuatyi'i‑chi <hesitation> kuanatyi'i va'a‑chi nuñi <hesitation> tichi minu tɨndaa costalia <noise> kuatyi'i‑chi <hesitation> nuñi kuatyi'i‑chi nuñi kuatyi'i‑chi yúku kuatyi'i‑chi ta kuatyiva'a‑chi sava'a‑chi nuu yaká tuku <hesitation> ta tu matyi'i‑chi tɨndaa nuñi su <hesitation> tyi'i‑chi yaká nɨñɨ. Sava'a‑chi chi'in <hesitation> <noise> ra‑kuu <hesitation> sto'o maa nɨñɨ van xi'na vaki'in‑ra <hesitation> kuaki'in‑ra kuanduku‑ra sɨ'ɨn ta kuanduku‑ra <hesitation> kumi ta'an sɨ'ɨn kuanduku‑ra ta kuanduku‑ra uta'an yutun kuakɨ'ɨ yutun ndo kua kundya yu'u sɨ'ɨn van ta kuana kua <hesitation> kuatyaa‑ra iso cha‑ke'en maa yaka van kuatyaa‑ra <hesitation> yukun kuatyi'i‑ra yutun tichi tichi <noise> sɨ'ɨn ma ka'an‑yo ta kuatyi'i‑ra tuñama takua kuanduku‑ra tuñama ta ndɨ'ɨ kuanduku‑ra tuñama van ta kuanduku‑ra yo'o ku'u ta kuasava'a‑ra <hesitation> kuasava'a‑ra yaka‑ra <hesitation> sava'a‑ra yaka‑ra ta ndɨ'ɨ sava'a‑ra yaka‑ra van ta kuatyi'i‑ra nɨñɨ tichi yaka‑ra ta takuan‑ñi ta <hesitation> ndɨ'ɨ tyiva'a‑ra ndɨ'ɨ sava'a‑ra ve'e xiñi yaka‑ra ta namatyí <hesitation> nɨñɨ‑ra <noise> nuu ityiva'a‑ra van ta ndɨ'ɨ tyiva'a‑ra ndɨ'ɨ ta <hesitation> <noise> kuandoo maa ñisɨ'ɨ‑ra <noise> chi'in <hesitation> chi'in nɨñɨ‑ra <noise> <hesitation> ta'an kɨ́vɨ tandɨ'ɨ kɨvɨ ndɨkaa <hesitation> kɨvɨ iin vitya van satyiñu‑ra ta takuan kuaki'in ñisɨ'ɨ‑ra nɨñɨ nɨñɨ nuu yaka ta kuasakóyo‑ke ta kuasatyi'yo‑ke <hesitation> kuasatyi'yo‑ke kuanduu‑chi nuñi tyi'yo. Ta iso kuanduu‑chi nuñi tyi'yo van tyi <hesitation> kuanakatya‑ke ndɨ'ɨ tyi'yo nuñi tyi'yo‑ke sa‑nuu‑ke <hesitation> ta indɨ'ɨ maa iin ñuu van ta ii iin kuatuví ñiyɨ́vɨ kuaki'in‑ke nuñi‑ke kuanakatya‑ke ta kuaku'un‑ke milinu a takɨ́vɨ tyi ñatu milinu <noise> ñatuu milinu mañi chi'in nda'a chi'in nda'a‑ndi ndyiko‑ndi kaxin‑ndi nuñi chi'in yoso ta kicha'a <hesitation> sandyi'i‑ndi yuchan ta tava xita‑ndi ta kuaki'in‑ndi yuchan tava xita‑ndi van ta <noise> kuatyaa‑ndi xita <hesitation> nandu xita <hesitation> nuñi van <hesitation> ta <noise> nachaa yɨɨ‑ndi <hesitation> kuasatyiñu‑ra nachaa‑ra chi'in musu na nachaa‑ra kuakachi‑ra xita chi'in musu‑ra sava'a‑ndi ndyayu sava'a‑ndi <hesitation> iku muli ndɨvɨ ña ikuu vasu <hesitation> kuñu hndɨkɨ ña o yuva ña o takuan sa'a‑ndi ndyayu ta chachi <hesitation> ra‑sava'a itu ra‑sava'a nɨñɨ ra tandɨ'ɨ <hesitation> chachi‑ra kua'an‑ra chi'in musu‑ra ta ndɨ'ɨ ndɨ'ɨ kachi‑ra takuan kua'an tuku‑ra kuasatyiñu‑ra ndɨ'ɨ tyiñu sa'a‑ra takuan nakeen tuku‑ra inka tyiñu sa'a‑ra. Sa'a‑ra ta. <hesitation> <noise>